Mi buri yidugo mi wala ha leso am be jemma be lau ngam bandu am yofta, siwta mi heba doidi duddum heba tomi fini fajjira mi nana bandu am do jarti masin.